<hesitation> man sdzaꞌlda ldoꞌná o sdzeꞌbna nak tib maꞌl, porke lal mbaꞌnná <laughs> zëxda gwiyná tib maꞌl nac̲h̲a ugwiyná tib maꞌl, nana udzebdoꞌna ugwiyná maꞌl maꞌl c̲h̲eꞌn xlaꞌndtaná ngwiyná per ugwiyná man.